A traves espejo chi in ja kajatiun ja no kunteyo nuyo o kaa kata neo ichi nuyo te ku inteyo ichi yatao no ky, nuku sua ichii nu, ichi yatao, ichi nuyo sua te nu kanu ni kuiteo.